أنا ما فينى أنام نهائياً لو إنه فى طفل يبكى، أو إن فى موسيقى صاخبة، هاى الإثنين ما بتخلى عيونى تغمض أصلاً، بتوترنى مافينى أستمع لهاى الأشياء وأسترخى بنفس الوقت، مرة صعب أصلاً إنه يكون جنبك طفل جالس يصرخ، سواء عليك أو على غيرك وانت تغمض عيونك وا- وتسترخى.